साबुन नरा तरह का रेवे ,जसा की साबुन नाभा को भी रेवे। <noise> तो आपन ऊ साबू ये शरीर पे लगा के पाणी खुड के ना सका। फेर ईके बाद में साबू बर्तन धो बा को भी आवे। <noise> जिसे आफ़न बर्तन धो सका और जिसे बर्तन हिट जावे जीमे गंदगी नि रेवे। ओर आफ़न ये साबुन से बर्तन धोबा में आसानी भी रेवे। ओर साबुन कपड़ा धोबा को भी आवे। जिसे भी कपड़ा धो सका <noise> आफ़न। जिसे कपड़ा हिट जावे। अर आफ़न ये सोडा से टेम लग जावे तो आपन ये साबू से जल्दी हो जावे।